Fikajian̈a pômy de taira ndraiky, adoson̈ao atsendriky alôha oditrin̈any in̈y avy eo tapahin̈ao efitra azon̈ao atao sira na tsy ataon̈ao sira mety fo, avy eo izy atapin̈ao amy masoandra, izikoa fa maikimaiky in̈y amizay izy ataon̈ao amy plasy tsi-tsy mandomando in̈y fa maikimaiky kà.